Ovani he njatichi kuuiin kayo xhukani xhita taco tekuxayo guacamole, kuu xayo guacamole este ndakanuyu iin cilandro, he ya'á he kikun esta ajo kuxaka nuyu njan ndeyukan kuu este kanyukuan, ekuni kao tichi ka'a ho ka'a onti ndexuni kuu este kauti ha kao okuu este guacamole nde kuu xuni kuu este he kao he nuu ndeyuxhi ko'o exa'a iin, iin duchi xakanima nii nduchi <noise> kuani man nduchi ejeni hi ndichi he xuini tichi este kuni he koketan ndakan este nguu arroz kuu este njaku este nde njuakuu na iin ndeyuu njana iin yuu nduchi nduchi kanjo kena'a kena'a iin koxuaka kaxaku ñoxa'a.